<hesitation> Lakile o, ani <hesitation> diagna, angadragna, angadragna, miharo anokafagna tragno. Izy ka fa atsofotranao agnatin'ny raha boribory amin'ny raha igny lay lakile amin'ny tagnananao misy lelany igny, izy ahodignanao igny migadra tragno io tsy voasôkatra. Fô izy ka ndraiky ahodignanao sens contrairen'igny izy, misôkatra tragno igny, amin'ignyizy misokatra afaka idiragna.